صعب اختار ما بين فقدان البصر او فقدان السمع. يعني بس ممكن اختار فقدان السمع عشان عيوني تفضل شايفة العالم حواليا ما تفوتنيش اللحظات الحلوة في حاجات نحتاج نشوفها مش لازم نسمعها وحاجات ولحظات ما بيكونش فيها كلام اصلا بتبقى لغة العيون هي سيدة الموقف، فاختار انه فقدان السمع.